Le hegna amle hamboarinjare le siantifika amin'ny labôtoara ndraiky izy koa avy aminah zah tsy tià mihignana regny, tsy tiàko satria voalohany tsy maintsy be produit simika avekeo za mieritreritra hoe tsy mahasalama satria aleo fôgna mihignana le aleo fôgna mihinana le izy naturel le naturel.